ʻO ke kōnane kaʻu pāʻani punahele. ʻO kēia kaʻu punahele no ka mea ua pāʻani koʻu mau kūpuna i ia pāʻani like. Eia naʻe ua pāʻani lākou i ia pāʻani no ka hoʻoholo ʻana i nā mea e pono ai. A ke pāʻani wau i ke kōnane, noʻonoʻo wau i koʻu pili iā lākou me koʻu hana ʻana i ka mea like me koʻu mau kūpuna.